मकै सादा और आरामदायक कपड़ा पसंद छ, जें म सारा दिन सहज महसूस कर सकूं। कपड़ा म सादगी और थोड़ी पहाड़ी संस्कृति क झलक हो, जैन की कुर्ता-पायजामा या सादा सूती कपड़ा, साड़ी ब्लाउज, या सब मकै खुब पसंद छ।